زه د خپل تګ پر مهال د غږیږکتاب اورېدل غوره وکڼم ځکه دا ماته د زده‌کړې او فکر پراخولو فرصت راکوي غږیږ کتابونه ذهن بوخت ساتي، وخت نه ضایع کېږي، او د هر تګ سره نوې خبره زده کولی سم .دا یوه ارامه او ګټوره تجربه ده